E fomba hatao mba hampihenana gne hagnitrin'e sakafo rehefa miaraka ame fianakavia zany da hataotao maro loko evao zany izy, maromaro loko avao karazan'e sakafo, izany hoe sakafo misy karazany loko maro gn'handrahoy na koa hany beberano, izay zany e fomba fantako.